Esa oimema <noise> arasa yaupiti <noise> ñanoi yave, yande,a rakuama <noise> mbae yayapota ñaiavae, jokurai <noise> yaiko yande <noise> iño yave yaesa mbae oata yandeve jaema... yaikaturupi yaiko <noise> yandeiño